No manipuliiriq avaligu arvamisõga ei olõq eetiline, a tuud kujondaq nigu hääh suunah, mitte kinkagi kasus, määntsegi üte poliitilidse jovvu kasus, tuu ei olõq eetiline.